जो पीला रंग हे ओ बहुत महत्वपूर्ण आऊ आवश्यक होएल आऊ पीला रंग के खाए वाला सामान जैसे अंडा हो गाइस। पपीता हो गाइस आऊ आम हो गाइस ए सब ला खाए से शरीर म विटामिन ए के पूर्ती होएल और साथ म पूजा पाठ म भी काम आएल ए पीला रंग ह।